<hesitation> mima jeru jia batirijichandenya khwibara khu batiriji bali elwanyi bahirire bamanye batiriji ba menya ndina dodo bana watsia mrisoma badukha iwene iyo banyolana na bandi iwene iyo unyala khunyola mwna wo mundu mukhana ukhuyansitse na mwana mkhan uyu tsia ali mutiriji tawe ni mukhana wo lubambo lundi mwikhale ni mwana wo mundu mwene oyu umwibale umanye inze ni mundu mutiriji lwa ndi mundu mudiriji abebuli banje bashiri mwoyo inoho bibuli bange bakhutsa inoho bandu ba ndi na bo nadukhirwa nadukhitswa na bamwabo baba wanje inoho ndadukhitswa na basenje bange lakini mwene amanye ndi mundu mukhaye mwene umbole inze ni mundu mudiriji n ani unyanzitsa mundu mudiriji yakha khumenye na iwe khuri umundu mudiriji umanye na iwe khweri ulava mudiriji. ban aba khunyola bana bene habo balaba badiriji na khulondekana no omwima khwa bandu bahirananga iyo muyayi la oli ilwanyi eyo wakhanyola mwana wo mundu khenyekha ulebe mwana mwene oyo biburi bebe ni bali mwoyo inoho biburu bebe bakhutsa. <hesitation> umwibalile umbole kutse iweru khubetsa na mwima abcd khutanga ndi khutanga ndi khudukha ndi obula khumubisa tawe khali ni uba ubula inzu ingo ino mwne umanye tsi khumanya umenye naye uranje utsi ingo inu wombakha inzu yoyo idisi yoyo khu ulerha mukhari abamu tsi ukalera tsa mukhari utsa ukhona naye mwitsaba ta wumbakha inzu wumbakha idisi wakhaumbakha idisi uleta mwana wo mundu ni wakhakhaba mwana wo mundu ni wakhanyola ni uli mwana mulahi watsia khubola bibuli bobo maama inoho baba. noli mwana muyayim watsia khu baba wobo musakhulu njendi nyole mwana wo mundu na mwan wa mundu wene uyu bibuli bebe balangagwa wane na wane musakhule amanye akhulebe musakhule mwene uyu anoho mundu mwene uyo ni ivambo lina na ibe ubole musakhulu wobo obole baba mundu mwene uyu ni luvambo shina ana ibe ubole musakhulu ubole baba wobo musakhulu baba wobo na yenye akhubole ni ali inze unyala khubukhula mukhana na akhubole mukhana uyu ni mulahi unyala khuila n ani ikhali inzu yaw inyala tawe musakhulu unyal khukhukhaya bandu habo khwirana nabo tawe babeza bakumindi inoho babeza bandu badamanu baas. Wakhanyola makhuba khene yakho khurula khu biburi bobo khu obole mukhana uyo nda khabola biburi bange molomi nabo bambole khunyala khujenda na ibe utsi khumanyakhu biburi utsi khumanyakhu hango heru baas ma munye mutsia nu mukhana mukhana ni ya khadukha hango ma mukhana wene amanye ndakhadukha hango hanga muyayi baas ma ubola biburi bobo ndakhalera mulina wanje noho nali nali mama, mushiere ni wo ubola musakhulu mwana witsi na mulina webe ali mudisi omu aah mushiere yitsa ahenzera ha muliango arheba uli mwana wa wina shijira iywe unyla kuba ni ugadanga mukhana iwe ni ukhadaga mwibuli na khumbe mkhana uyu no luvamba lwenu aah mushiere aleba mukhana uli mwana wa wina ha mwan amwibala ambola inze ni mwana wa wane wane mwene uyo ni wina wane arhula hen a ha mukhana amwibala wa arhulanga baas wibuli wakhamanya mukhana oyu ni mnabirebe lwa utsia wne ira ubole mushere ulole murina wanj aagh mushiere akhubola <hesitation> ndoli mwan wene ni mwana mulahi ni mwna wa munyala khumenya naye na hari mwana wa unyala tawe ukhukhaya mwana uyo si kuhirna nabo tae mwna wanje urekhane na mukhana uyo abe aah ibe lwa arhula henee aho umanya sa umurekha. Baas na baye bali mli elwanyi mwanyolana na wakhanaiwene eyo inyala khuba na yali musungu inyala khuba ni yali mhindi khuli munye bene mbeza mumanyi wibalile mwana wene uyu umbolile iweru khuli inze nu mudiriji ndenys khukhuhils kuli mkhsri wanje n ani wakhakhubala ndenya khwibale mwima kwa mwima khweru kwa badiriji mwima khwa bandu badiriji ni ohili mkhari akhiri mudiriji tawe na ali wo lubambo lundi ban aba mwibulanga bana bebe yabo ni badiriji n ani uyola bane bene abo ni badiriji bize idiriji bamanye mwima khwa badiriji mwima khwa badiruji mundu mpaka atsie murumbi mundu mpaka atsie murumbi ahambane na vadiriji yege mwima gwa vadiriji yege khulie badiriji bamenyanga khu mundu mwne uyo amanyikeku khuli mudiriji mkhaganyaganye mudnu ni omenya elwanyi eyo mu obole mwana wu mundu ndakuhira ma mumenye tsa mu lwanyi mwene emwo mwene oyo abets ani abe mudiriji da badiriji khuhila bana berhu mu rhumbi mwana weru atsia murhumbi amenya mu khali na abe ali musomi bene khubahilanga mu basomi khandi nabo bali ne irhumbi yabo bali shibande tsiabo tsia basomi khandi badiriji bali ni tsiabo tsia badiriji khu muyaye wene ni yaba yayalukhila mu badiriji abole mushiere webe inze ndarhukhila mu badiriji ni yakhalela mwana webe muyayi yinu ammbole inze ndarhukhukhila ha bandu hila bandu bandu bahila bana. Abukhuke bana bene aba ababole basaskhulu ndi no mwana ndenya khuhila basakhulu bakhalolala mwana wene oyo lwa bana bandi batsitsanga batsie nu mwna wene uyu naa mwima khweru khwa badiriji mukhamenya tsa irwanyi mughanakhanaga yivbe ubole ibe ni mudiriji kumbe ibe nu mudiriji ta mapaka witse umanye ludiliji kwanza umanye khili badiriji mwima khwa badiriji umanye badiriji ni bandu shina badiriji bahirina ndin abadiriji bamenya ndina khu umanye oli mundu mudiriji umanye unyala khuba tsa ilwanyi eyo munwa khwa badiriji khali na ukhutsire elwanyi eyo ni ohili khushebwa bala khusheba khali ni oli khusitali ni okuzi mpaka bakhushebe khudukhana umundu mudiriji akhole mwima khwekhwe kali abe musngu khali abe muhindi khali abe mundu shina mumenye elwanyi eyo mumanyi bulahi bwene idiriji ni ndenya mbe mudiriji khudukha mbe nu mwima khwa badiriji na mwima khwa badiriji ni khushebwa ni bakhashebwa khu umanye uli mundu mudiriji badiriji khubetsa btsa bandu bujira khushebwa da khandi mpaka wige mwima khwa badiriji badiriji bamanye uyu ni mwna weru na khali niba bebuli bobo bakhosana balina bali ho na niba bebuli bobo bakhosana na uli nab ana bayaye elwanyi eyo witse yinu lubambo lwolwo lubambo lwa baba wowo ya rhula mu rushili mwoyo bandu yabo unyala khwikhala nabo ubarebe inze khu ndakhitsa hango heru hali yaha na bebuli bakhosana nan di na bana bana bene haba nabanyole ndi khuhindi. Balakhwibalila manya unyole mundu akhubole lela bana bane aba ni uba uli na mangondo kidogo abakhule biukhulia bana banyole mwima lhwa badiriji mwima khwa badiriji pala witse idiriji utsie khuli mudiriji uhulwe khuli mudiriji toto lhuli na bishebo bibili bya bukristo bili ho bya bitamaduni biri ho ni wakhadukha inu urhahabulhanya ni uba uli mkristo ula tsya mubuksrito ni uba wnya butamadunu ultsya khu ulanjwe uli mudiriji na mundu mudiriji wa kitamaduni na bakristayo babukhanya ta bandu aba bosi ni abadiriji khu ibe utsi umenye ilwanyi eyo ni umanyi ni wenya khuba mundu mudiriji witse mu mwima khwa badiriji na butsa khubolela ndi khali uhile mkhali nuba uhile mkhari mu yi khabire indi mukhari oyo umelere ingo mukhari amanye ha urhula ni yaha utarhela tsa mukhari umwnye ilwanyi yene iyi uu ubole ukabe tsa mukhari ni uli mundu mudiriji khali amanyi wenyu ta mundu mudiriji na anyola mkhari amulerha hango aboamanye bulahi bwne toto ndamanya hango habona muyayi ni uba ni bwiyangu umanye ha warwitsa mokhokho wobo apana mubukhane tsa ilwanyi eyo obole khu ndakhahila mukhali na khumbe mukhali oyo wamutola tsa mu tauni amanyi mwima ta abula biburi na ba abura bibuli khenya umanye abula biburi owitsi ingo wa warhula. Olombe bumenyo uumanye mweje mwima amaney bibuli bo muyaye sasa nib o bakhakhwa beburi bebe tsi khenyekhanga mumenye tsa ilwanyi eyo mtamanyi hango ha warhula ni hena tawe mwebulila bana elwanyi eyo bakhowa khumanya ludiriji wakhorwa khumanya khali eng’ombe ilangwa ing’ombe khali lokhondi ni yitsa alola rikhondi abola ona umbwa nalola imbuli abola ona nmeona umbwa sasa khumwajira mwana mwene uyuna amanyi bindu byene ibi khuli bilangwa ta khenyekha khulela hinu bana bakhuri badidi khu yeje mwima khwa badiriji na yeje khuli bindu bilangangwa na amanye bindu bili mushibala muno ni bindu fulani mwana khali alila khu tsa lisukuma sbuls khumanya khali tsilagwa tawe anoho tsirhula hena yitse balanga ndi tsingutsabakhola ndina barhaga ndina khu biukhulia khu binyorekha mubule tsa khu menya nab ana elwanyi eyo babule khudukha wene eyo walerha bandi tawe khene yakho bandu badiriji khwakhaya mulere bana engo bamanye mwima khwabo bege mwima khwabo kwa badiriji bamanye idiriji ifwana ndina khene yakho ni nyanza khu mmbola bandu ba mumenyanga ilwanyi <hesitation> na mumanye bayayi bamenya elwanyi khuhira mundu mukhari ni bulahi shijira ni wa khahira mundu mukhari ni wakhalula mubusumba khulanganga mundu ubula mukhali musumba khali obr mukhana khali obe muyayi ni obula mukhali niho nubhula musatsa khulanga bandu bene haba basunba na mundu ni wakhalanwa musumba obeza ni ubula… Khubula ifaida shijira ibeza khu na ifaida no mundu ta na khuhira nu bukhala khu mundu mudiriji noho khu mundu khu mwana wo mundu webule bandu mulombe lubambalu lushire lubambalu lande shijira linyala khulangwa mundu ni ubula bandu ta ibe ni obula bandu ni wakhahila mukhari khenyekha munyole bana bana bene yaba bebulane balande balombe shibala balombe lubambalo lwne luve lunyeshi n ingo ngho ifaida yo mundu khuhila mundu mukhari khandi mundu mukhari lwo mundu musatsa alinyolekha uli mubifuria wajiza bifururia ni osambwa na muliro bandu bajenya baya mwana wo mundu uyu yenyakha yene musakhulu mwene yanyekhana shina no mushiere khwibula mwna khuli mwne uyu basatsa bali tsa musumba ali butsa musumba ma yekhola ali tsa musumba na yekhola tsa bindu hib ni utsia munzu unyola bifuria bya mwama tsijira wabula khuhila mwana mukhari na khandi mundu mukahri yibe ni we ulomba inzu inzu ni omundu mukhari na abatsa munzu umwo tsijira na abetsa munzu humwo ni oli mundu musatsa mwnyinemunzu khali inze wene mbeza inzu mbaa ifaida ni khwira mukhali nyasaye akhuhe bana mwebule bana mulombe kubambo lughali <hesitation> khu umanyikha bulahi uli mundu shijira bana ararhula mu mwami ararhula mu mudakitari alarhula mu bandu bandu banyala khukhonya bandu badiriji khutsi khenyekhanga bandu bana mube munywa malwa ha mughona tsindolo mubula khuhila abakhari khali abakhari badukha khale bajenyi bandu bano ni vasatsa anoho ni bakhari khuli khutse. Shijira bana banywa tsa mulale badanda ba khuli nabo khu bana khenyekha muhenze bujeri mumanye bulahi bwene libulana ne lilahi libula khali babobo lwa yahila mamobo yibula iwe khu bakhulanga rita na butsa anyala kwhilaa mama wobo abula khwibula ibe khano uli hena lwa utsia ni unywa malwa ni utada ni ukhona khu njira ni ubula mundu nu bula wa utsitsa ukhanakhana na webule ndina bandu khunye bandu badiiji khwibrana khunyi bene khu nu wi wman wa mundu webula mu mu bana wabatsira khandi banyora bandi khu lbambo lweru lwa badiriji khu khwalangwa bandu badiriji wenya ukhutse watsie khukhura mulubanda ukhakhutsa bakhure khu lubanda dae ube nu mukhali webule bana unyole bana basome bana bakhasoma khuyole mu bami khunyole mu bandu banyala khuhila tsindeje bandu banyala khuyinzira ikasi tsingari bandu badiriji khwanyola bandu bakhola ikasi elwanyi tsigasi tsindahi na butsa mukhira mumalwa lwa bushietsa subuhi khutuli wa malwa khariukholwa khumanya bandu barhula hen ana batsitsa hena ridukhu shina lya ilinyola mundu mukhari khu wibule bandu bobo khuukhuli kunye babdu basakhulu khuli bandu bahindira khwenya munye bana mukhulike na buts ani ukora mu bindu byene ibi ni ukhulike ndina muyanza bana baye mulukhe malwa khabe. Mwekitsekhu nyasaye, nuung'wakhu ung'wakhu toto shingayanga khung'wa ni vutamanu tawe, ung'wakhu ruti nuumanya shuukholanga. Uvula khung'watsa ukona iweneyo, ukona niinzala nundi vakhali vamuvaire, mukhali akhuvakhaa vushuma mmakhono, nuutsia khumureva inze ndilekhu shikhulia muunzumu vava na ukhuvikhi vushuma mmakhono akhuvolaa ulachile vushuma muunzumu mukolova, kumbe ulile shindu ta. A lelo inzala ilechelele vana vayai, vachendatsa khunu inzala niyenya khuviira, khali nuula mwana muyai uchenya uyu niakhole kasi shina. Khali lwenulu vandu vatirichi nimukhahenza vucheri, khali niva vulwani vularulila, khutse khuli na vana vatsia khulwana vulwani ta. Vana vakorela malwa, vana vachendaatsa nivahundukhila, vana vavula tsingulu, khali ukorwa varula hena na vatsitsaa hena. Khu vandu vatirichi va muli na vana, mwekitse vana venyu, mbavole khuli vana vamenyanga. Mbavole khali lihe liruli kenyekhaa vana vali na tsingulu khuvatsi mulihe. Navuzwa lwenulu vana khali khutse khulolaa tsisoni khuli vandu vang'wetsaa malwa. khuli vana vavula khali tsingulu tsia khukhola ikasi. Mwana avukhatsa asupuhi uvukhile malwa. Mwana navukha asupuhi uvukhile malwa. Avula ikasi yaakholaa ta, nuumbola khahinzire ikasiiyi, mwana yenyatsa akhave wa musakhulu avikhi shindu shieshe, avukule atsi khung'wera malwa. Khu mwima kwenoko khutse vandu vatirichi khwenyaa ta, kwenoko ni mwima mutamanu mmbandu vatirichi. Khutse nikhushitukha khutse shikhwang'wetsaa malwa khuli vana vang'wetsaa malwa matukhu kanu vava ta, khali niwatsaa wa vasakhulu vang'wetsaa malwa, musakhulu yakhurelaa malwa khushihu, noho mushikombe. Khutsu khana khena khutsu khande wikhaye umweza malwa khene yakha ni usingile khwikhala mu basakhulu ta chijira musakhulu ya khubolanga na wikhale yaha na bandu bayinzira elwanyi na ikasi na munye boso muhundulila hene hao basukhulu bitsa balamumala kho kha ndeyi khubola bandu badiriji khene yakho.